Ia, ewa i GPS zany leroa, itanao kôfa izy io zany <hesitation> i zaka io localisena biby izy io na i localise- ilocalisena olo any! _x000D_ I localisena zaka, ohatra tomobilinao mitondra vola amin'ny banky reny leroa asio GPS to; fa io zany ze zaka tany ze ze plasy andehanan'ny tomobilinao zany tonga de itan'ny zaka zany GPS.